Kaamõliq ommaq sääntseq tegeläseq, kiä saavaq umbõ kuivah keskkunnah pikält eloh püssüq, selle et näil ommaq kühmuq, kohe nä kogosõq sis <hesitation> kehävedelikku. Ja nä saavaq ka häste kuivi kasvõ süvväq ja säält egäsugudsõ viimätsegi vii vällä võttaq.